Adaladala miitsy ireo mpifanolo-bodi-rindrina aminao reo. Inona ozy enao no nolazainy tamiko? Very hon ny akoany, de nareo no lazainy fa nangalatra azy. Asa hoe inona angaha izany volon'akoho hitany narianareo teo amin'ny fitoeram-pako izany? Mitovy tanteraka amin'ilay volon'akoany hono. Ary nareo zao koa ve hono de ahatakatra vidin'akoho amin'izao andro efa sarotra izao. Fa ny akoany mihitsy hono no nalainareo. Nefa anie hono zany de akoho nafaran'izy ireo manokana avy any ivelany. Asa re inona loatra angaha zany?